Fahefankadiny isan'andro no hatokako ho an'ny fanatanjahantena dia ny isan-kerinandro adiny telo adiny roa eo angamba raha betsaka indrindra